Raha ohatra ny amignay ndraika koa ny resaka milina fanasana vilia zany tsy dia mampiasa an'izany loatra eto Madagasikara. Fa ho agnay eto Madagasikara dia efa sasana amin'ny tagnana amina rano agnaty koveta dia efa zay no misy eto. Raha ohatra ny agnaty ny eritreritrako amin'izany milina fanasana lovia izany ndraika dia ohatran'ny hoe, ohatran'ny hoe misy fitaovana ohatran'ny hoe magnano position ana robot zany izy amin'ny raha iny a, dia misy rano voalohany hanasany amin'ilay voalohany. Dia avy eo manampita ndraika koa izy amin'ny rano manaraka hanakobanana anazy dia amin'ny manaraka amin'ny fahatelony amin'ny fahavitana anazy dia zay no fahafantarako anzany.